क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक या मेटल को बनो होत है और बैंक संस्था द्वारा जारी करो जात है। इको उपयोग खरीदनी सेवाओ और भुगतान और ऑनलाइन लेन देन के लाने करो जात है। जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरिदत हैं तो हम सीधे पैसे नहीं देत आये। इके वजह बैंक हमारी और से पैसे देई देत है उके बाद वह राशि चुकाने होत है। इस तरह हम एक तरह उधारी पर सामान खरिदत हैं हर क्रेडिट कार्ड की एक क्रेडिट लिमिट होत है। यानी कि उस कार्ड पर कितने तक खर्चा कर सकत हैं। यह लिमिट आये क्रेडिट हिस्ट्री और बैंक की पॉलिसी पर आधार होत है। महीने के अंत में बैंक आपको एक बिल भेजत है। जिससे हम किये गए सभी खर्चो का विवरण कर उस राशि का भुगतान करत हैं।